Eh mi tokkan hilnaago himɓe on mi yecca be nda ko fe'ata jango miviyaɓe huunde niinini ɗo wawan fe'a jango eh wawan bo mi tefira ceede be man ngam mi arti mi andi ko fe'ata jango, Hilnan ɓe masin.